Buuba ko huunde tiiɗnde, ŋeernde, fooɗiinde haa feewi. Ɓuri heewde wonnde ko nguru. So tawi fiyi hen juuɗe ma, newre juutngo ma, ni woni waɗa dille mawɗe, waɗa hoolel. Ni woni yaha nokkuuji <hesitation> goɗɗuɗi.